Germany <hesitation> sagale ishinii fan jirt ta lila beeken bratwast yeden carrywast yeden steal yeden sobraten yeden rulerden yeden sparks yeden weystwast yeden ishinsuni ta ak kienyejiat sparkzole <hesitation> pasta amineni won kolkola tokon wol kas jirt oladenini fon